To goɗɗo fima ha makaranta koh ɓe huɗema awawan a yara kara ha principal, toh hunde mai ɓurii principal mai boo awawan a vinda ɗarewola ayarana human right ɓe jaftine hakkema. Amma jiɗugo mai wala nafu, volwugo mai ɓuri, arannii avolwina mallun'en, ɗiɗi bo a vollina danyoɓema sai ɓe anda noɓe tefata lawol haɗugo feeki himɓe